Wor germay yede kun wor lila qabanau wor mal diram hiriba kanuoti daqachin laf chichisuu wor guduo dargenuu laf nafti ufdur hin dagartu ajili qabana amtan won ak safarenu tun lila hiijem tuu sodd ijisen dum basen dum iryan malkun dan dani iriyanuu dado tun lila qabanoti.